Raha zah pilote ah ka mandalo cyclone zay, de raha zakaiko amin'ny mpandeha alongany de hoe: sisy hiesikesika amin'ny toeran'ny zareo zareo, de afatotra sara i ceinture, fa <hesitation> bisibisika de tafavoaka an'ity ansena fa aza misy mandendeha amigna lalatsara foagna alongany ah ahafansena <hesitation> mamily an-draha ity araka izay tokogny ho izy.